إختر مكان فيه إضاءة, بس حاول إنها ما تكون إضاءة مباشرة يعني, يعني ولا كمان شمس مباشرة, تمام؟ إضاءة, إسقي النباتات حسب الحاجة, وحسب التعاليب اللي انت تعرفها عن النبات, لا تزيد ولا تنقص, وكمان نظف أوراقها من الغبار, وحاول تبدل التربة كل فترة, وتضيف سماد.